Bon ho tonu ho tonu ho tonu na a wa wo mu besosi paseke a we ɛsi o cio tu'i hibio fani domɛ mu'a benɛ mu bɛ no'oɲa don oyi lo a nicozo we we spor a nɛ a'o sura fɛroma le beza mu a benɛ mu ma nɛ a'o ɛnin o buna un we vɛ ho sal-de-spor